So a wodi leɗɗe ko ndesuɗa e nder suudu, ko e nder wuro bo a yiɗi ngokkaɗe no haani. To bimbi waɗi fuf, sey omfitanaɗe yolnde ɗe ngiya nange, bo ngokka de ndiyam e dow wakkati.